Mu më shumë m'pëlqejnë dramat se ni film dramë m'ofron ndjenja ma t'forta edhe ndjenje ma t'thella me personazhet e filmit. Po prapë edhe kjo zgjedhje mvaret prej disponimit ose edhe çka po don me ndi në atë moment kur e kqyr filmin. Ndonjiherë don veç me u relaksu, mos me pasë menime t'thella edhe athere ni komedi e kryn punën.